<noise> अगर हमरे पास दुनिया के सबसे बहतरीन शतरंज खिलाड़ी बने खातिर पाँच साल होई ते हम सबसे पहिले शतरंज में केतना गोटी होले और कउन गोट कउन प्रकार के चाल चलेले <noise> एकरे बारे में पूरा जानकारी जुटाईब। <noise> हर प्रकार के दांव पेच <noise> सीखें खातिर रोज एह खेल के अभ्यास करब। हम शतरंज के जानकारन से एह खेल के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कईले के प्रयास करब। एह प्रकार से धीरे-धीरे हम खुद के शतरंज के एक बढ़िया खिलाड़ी के रूप में परिवर्तित कईले के पूरा प्रयास करब।